اني اذا صرت بمسابقة مال طبخ اعتقد راح اطبخ الدولمة لان حيل طيبة اسويها وبهاراتها هيج اضبطها ومتوازنة تكون يا اما برياني ثنيناتهم مضبوط حيل اسويهم اعتقد انجح بهالشي يعني وهي اكلتين عراقيتين يعني مشهورة